Nina este kolor atitano woraknele este sikna toda nang na este dibia wichil niskyini par yidanke kostanaten naꞌ graten ties parloila terirane latgoch oreni are yag grore so por gon lak kon kolork kon gakə este sofunseti naꞌ gon este chichewen da monishpa este stare kolor nillꞌ pardiare denill parna kolor chichebuen este akə wolate chiguisini wininti guelbuen tonish aro nisyensə grati sterew puri pertigunix teneo ganan chi ties paronoin grat chewin lo xgat wla to wechi togawen tongaa ganan golaa chkelwen shnizə chichenlo tokochina este tiempo snis yechigabuen este gad buixnan tuglate kolor astachbuensi rechigui buina tenesi terdaw nganish paran enties paranadg ties parnoxon entawmo childna hasta guten kolor raka su esten este gyill kesub terenei gurach bach chetawo yishpagrate atere koskayan gratre este kwanki yanokwan buen tanto mata buen sak wawon kaninaskna klach kushishke gaꞌ garo nigrat desde sonwenri law cheto mar taw retono nill payanoshe tesh mawocha yebuen lo yix̱kə yawo porkties tana kolor gakə ties mas gakə no lo rpanterwin tenx wika naꞌ klor principal realmente loto nanche langaa.